L'annu dumila e vintiquattru mi fa pinsari a lu travagghiu. Nni st'annu travagghiai assai e arrivai a lu puntu di pigghiàrimi un misi di feri a dicembri, pirchì nun nni potti chiù. Duranti tuttu l’annu nun m'arripusai nenti e la stanchizza si faceva sèntiri. Chissu mi fici scannaliari e ora ogni dui - tri misi mi pigghiu li feri.